<noise> su paasee jën li dëkk si ndox bari na ndax <noise> rab bii ñuy wax kalamaare <noise> loolu du jën <noise> waaye si ndox la dëkka <noise> <hesitation> jasit dafaa dëkk si ndox <noise> paañ dafaa dëkk si ndox <noise> yoxos dafaa dëkk si ndox, <noise> tuufa dafaa dëkk si ndox, yéet dafaa dëkk si ndox, bëri na luy dëkk si ndox fekk du jën.